<hesitation> e ri xq'eq iwir xin wi'k xin tij ri kab'lajuj xin tij knaq' ruk'mlob' chemo rb'nik ri knaq'ri knaq' <hesitation> e taq ya chqi'j chik ri knaq' ktzakik pjun t'u'y kqaaj e rya'l kyo'qqaj ri ya' pt'u'y nab'ey kroqwik ya ataq kxoqwik ri ya'kqaaj k'chi'ri knaq' chpom rech tek'pe roqwik kqaaj neri' jun <noise> rwi'xnaak taq mu jun keb'rb'aq'rwoch aanx kyo'q qaj chu rkunaal ri t'u'kroq wik k'chi' ataq kcheq'jik ri knaq' yaa utz k'ri'chi'ktijik, ktijik ri knaq'keri ruk'rb'aq'ruq ktijik ri knaq'ruk'rya'l, ek'ri mlob' ri rmlob'ak' ki'taq xu'l ri rmlob'ak' si k'o rmob'ak' chjaay ki'taq xu'l juun mu k'eeb'rmlob'ak' chi'pri xu'k, kk'amul kyo'qan chu q'aq' kó mu xaq ktzakik pu rya'l ri mlob' no'j kum ktijik k'a ruk'knaq' este entonces kchuknik ri chi' ri mlob' e kyo'qan pxoot rech kcheq'jik teck'chi' kyo'q qaaj jnum ruk'ri knaq' rech ktijik k'chi'jnum.